Por nida no fruta xhina, te xhona papaya, limón, naranja, mandarina, platano, plano te kadanguina te kadanguana koité kaxhina takena crema ta xana kui.